No kuis nuuq piduriq sis tüütäseq? Sa vaotat, jalgrattal käegaq ja autol jalagaq piduri määnestki lapatsit vai kangi. Ja sis midägi lätt tsõõrilõ vasta ja. Kas katõlt puult, tõõnäolidsõlt jah, katõlt puult. Ja pidägi kinniq auto vai ratta.